Lafa haka efitsy fandraisam-bahiny antserasera zany, da voalohany e mila tsindrian ny tranokala famandriha ny hefitsy fandraisa vahiny, lafa vita zay da ampitaha amin'izay ny vidiny ka vakia ny hevitsy, mila safidia amin'izay ny daty sy ny karazan'ny hefitsy izay tiantegna halay, ampidiry amin'izay ny vaovao momba ny fandoavam-bola lafa tafiditsy amin'izay ny raha rehetrarehetra da mahazo fanamafisa amin'ny mailaka ao aorian'ny famandriana.